Izy kôfa magnatono raha igny ndraiky le raha hoagniny regny tsara atao somary asiasiagna menaka malôha, aveke izy kôfa le atôno igny tegna mila assurena tsara hoe tegna hoe masaka tsara satria koa tsy masaka tsara mamp- mamparary.